Nun lu sacciu. Pensu chi siddu unu è fissatu cu na malatìa chi nun havi, allura darici qualchi cosa chi fa effettu sulu a liveddu mentali, po’ essiri na soluzioni. Ci nni sunnu assai di genti chi nun havi nenti e dici di sintirisi sempri mali e poi c’un bicchieri d’acqua si senti megghiu. Si parramu si chistu è eticu oppuru no, nun sacciu rispunniri, nun ci vidu nenti di mali, comunqui.